Maquina expendedora jei supe vako eh oyeporu jaeko jokua jiapu täta imotor jare jukuraivi jiapu oi yave jaemavi oyapo mbae guiraguira jukuraiko kua oparaviki oyapo vaera mbae